Raha haiko araiky mikasiky tantaran-drô Kôlômbiana àby iô ndraiky. <hesitation> Ia, ny aoko honon̈o ziô irô Kôlômbiana àby iô zen̈y anisan̈y mitôndra fahaleovanten̈a tamin'ny firenena maro tamin'i Afrika diosioda tao zen̈y ny azoko honon̈o ziô.